Tushlik uchun atigi besh daqiqa vaqtim bo'lganida men tuxum qovurgan bo'lardim. Chunki tuxum juda tez pishadigan taom. Shunchaki tuxumni tovaga, qizib turgan yog'ga solib, ustidan ozgina tuz sepib uch- besh daqiqa yopib qo'ysak darrov tayyor bo'ladi.